Olõ-õi kõigil eläjil silmi. Inämbüsel ummaq vaest, aga egäsugudsõq vihmavaglaq, noil olõ.õi silmi. Ja no mügräl, mügräl ummaq jo simäq, a tuu iks ei näeq tuugiperäst, tuul ummaq pümmeq silmäq.